தென் ஆபிரிக்க உணவு அதன் பல்வேறு கலாச்சாரங்களின். கலவையாக அமைந்துள்ளது இதில் பிராய். வெட்டிய இறைச்சி மற்றும் பாப் பருத்தி என்பது மிகவும். பிரபலமான உணவுகளாகும் பிராய் என்பது இறைச்சி. மற்றும் மசாலா சேர்த்து வறுத்து செய்யப்படும் உணவாகும். பாப் என்பது இடியாப்பம் போன்ற உணவு ஆகும். இது இட்லி மாதிரி பரிமாறப்படுகிறது மேலும் ஸோபா. மற்றும் சூடான்டி போன்ற காய்கறி சோப்புகளும் தென். ஆபிரிக்க உணவின் முக்கிய அங்கமாக உள்ளன பாட்டினி மற்றும் பாஃபொம்ப போன்ற உணவுகளும் அதனுடன். இணைந்து பரிமாறப்படுகின்றன.